Raha ne vintagna amia fahombiazagny sy de hitako loatry izay ifandraisagny fa arakaraky raha agnao gny mazoto ny mianatry, mazoto i miasa matetika agnao da mahomby signitry izay, fa gne vintagna arakarake ny fignoan'iny olo igny avao hoe manampinoany izy hoe rasy vintagna na manam-bitagna da arakarak'izay fahombiazagna arakarak'agnanazy any izay fa raha aminà manokagna i fahombiazagna sy miankigna amy vintagna fa miaraka amy atao.